Pues jayo'oy bi'i madaxkë hora ëch may tu'u xëpë ti'i kyëxpë porque xubyëch, porque tumb porque xa'ajpëch may este jët'së aneymë mëdë que koch dun nyaj mayan y ya este jo'opnyë ech jada'ok pëdëk a las cuatro este mabapnë y yë-yë jue du jya nëkutujtë ko'o tuktukë hora mabë para que jadun dun jotku'uk pëdëkëp pero nebya ayow tyunëp pues ya, mët'sëbë pëdëkëp mët'sëbë jujkyatëp du je'ijkë.